Yaa kiti tii yuuvi vaai kuu tii y kojoo va, tisomava tukuu tiñuuva, ta kuu kojoo kaara kuntasiiri kaa chi i'ixio ntasii chiña iiri ra xii i'in xiyoo kara, tana tirikaao un tikiti xiaatu nuni kurika, xiyoo sava naa ntavii xiyoo suerte unka tiirii nara ra kaau'un nara ntu'u loo nara ku tuku yoo savana ntavira vituu nuu tiirina ka ntuu xiiana chi yoosava tukuna nteenivaa xioo savana nteeni, ra ika vituu mi nuu tiirinaka xiiaana ta suerteo, ta suvi suerteo kuvio kuara kakuvao, ta i'i xiyoo yora ta na tiitio ra un- ya- ta <hesitation> taa vaa suerteo, ta vaa suerteo kuviao chii kaniinta yoo hospital a i'i farmacia ya yoo chi ñuu ntaviaa kua yoo tuku kojoo kaara ntasii ntikuaa iri su suvi ti chachiun nta i'i kojoo ya nta tii kanii vinkuri, an taa ntikiiunri kusanau naa kachio chi kotiya ya kitii kuue'e va kurika, kitii xiiatua kuri, tukuu yaa tasooma kaa tuku, tisooma kara ta xaa ntisoori se'eri ntasii ntaa irika ta ya tikaa xaatu turi kaa tavaa ntakuviun xiirika chi kitii xiatuu kuri Taa taku yaa, taka xiirio raa koo nuu kuu chii ñu'u ntaviia kuyoo ra ni xiyoo kuñaa tu farmacia un ta xiaxhi yoo hospital anu kachio chi, kaani ntaa kua xioo, chi ñuu ntavia kua yoo ta takuya mii tisoomaka ra ntaxii ntaa irika taa xiatuu kari, taa xii tiu'un kaa tuku xii naa tirikaao ra ntaa nteeniao kasarika chii kitii xiaatu nuni kuria isa ntakuvivao xiirika, chii kiti xiaatu kuri, ta yaa takuva chi ya kachiyuu koo yachii ya hospital a ni farmacia kuñaa xiachivayoo chi ñu'u ntavia kua yo'o ra takumii ya tiu'un kaa na tirio ra ta kuviao xiirika chiin kitii xiaatua kuri, ta suvi ka- kitikachiun kaniiun ana ntakiiun kusaana viun kurika chi kitii xiatuva kurika.